Mari-mari amini boni ama, mari amini boni nalo papara nalo io-io ah animal amini boni papara animal rare dipa sobi papara, rare boni dipa sobie. Nalo dapaua kaukau ida siamela bubu tarala, ariati tarala ma paparataim babaina kaukau <noise> pai pe sisiela aka tara ari eh namu muatai are nidaba ala bonia na sosobi ariati papaginai ela animal isida arisasadasadato. Paparataim animal ai paparataim io nida malonu, uama purutu dipa kaisi meda kasirarela mini pe roro ela aibu, paparataim mari eh boni ah rareai taupe bolaia ela ma bonia are first taim tape tanisi ela paua kee paparakain patalo ma, matate eh sa komukomu aka sa mari di tatanisi, elaimari amini boniai, animal amini boniai, sugi ela kerevai dupau elai patalo kiki nalo pe anidia kareuai laiti taupe agaua pe agara agara agarama pe lama karatia pe anidia. Ela meda amini boni ine mapaua oh kee namari ia mari sakola dapaua, kakumana paparataim pe tanisi boniai ah io kuikui dipa sobi, kaukau paparataim dipa sobi. Pe weu, weu, pe bubu nalo <hesitation> paparataim elai bomnia saka tukua hakau elai mari saka, eh a mari saka laa ta allodia boni amini. Kaisi elai sakanna naming boni. Ma kaua sakai tuku kai aloina, taka tukuatukua, ma kai poka la. Ela dapaua mari amini boni ia kurukuru, kuruboniai pe tanisi, ela kuru bonia ela sala soma, baina tape aua, tioi saka tape lauma lago kuru peua sobsobi sakaisina kuru ma, tanisi, medaba moso pe moso io. Kerevai ba pe papagi boniai aniani nalo paparataim, kaukau pe bubu nalo boniai. Rare ro, kadaela bonia pe bubu salala, kaukau bana ida na sobisobi boni mitakala pe sisio kasi ela aniani papagi sala na saikain aniani kai dakia inuu wain kae tuede ena pidaniai. Tarada ani siamela rausu anianila tarada. Kaukauba animal bonia tadi sosobi sala madapau mabu tioni bonia ta sosobisala na ari paparataim kee sena mari. Paparamari odorola laa ta aloadia namini boniai hao-meda ah animal na kaukau na idai pe bubu, bubu otape taila pussy aniani papa asagara mu atae paparataim paatalo tapeka kakasia aka tapeka kakaisia rareai ela boniai pe laia so, meda elana idaiba. Meda ela purutu, mamioko tara saa ah <noise> io malonu pe abedia meda, ah meda dapaua na elai asa umino mimideke ah loo, bale imato gugu-umana dipa sagiasadia- sagiasadia edara nimal bonia nami elai.